<noise> ña kaa ñuu ntiu ku´ña ña ta kisia savi ku´ra kisia ra ku´ra uni yó´o kumi yó´o kuu´n ra kisia ñaa kuu la+lantua ñaa in viko in kò´o kò´o kiya niantíí kò´o tyi sa ña sa sioo uni kumi yó´o ra sa´ña ntaa ya ya´akuu´n tu´ra sa kisia ña ñá kuu ñaa ña tiempu ityi ka´an ntiu sia´n ña ki´sia ntaya tu kuu yaka´ntuva kuu a sama itani a tyuu´n kuu samae itania ku ta kee yo kuayo ityi kua´yo yanu kauyo´ra ña kisia ntuu yaka ntuva kinintuva kuu tu´yo ñaa inka tua hua kuu ntaa taku xini kuía ña kisia ñaa ko´yo ña nduva yu´va ntu visi´n tua ña kisia ña ntaku takui taku ra ña nbtu visi´n tua´ra nia keeyo ra nia ni kutyi tiun nta iki liso ntae ña kisia tavi´a a ntu´va nta´a yo a ra ña´ha hua iyaa ñuu ntiu ni.